Namaghighomba eryigha olhulhimi olhwangaghighomba eryigha nilhulhimi olwo olhwo olhusungu kusangwa ibwa olhusungu lhukabughawa omwa myanya minene, mwa masukuru abasomesha bakasomesaya olhusungu okwa mibiri ebibulhyo ebyabakabulhaya okwa mibiri bikabulhibawa omwa lhusungu wamaghisunza erighenda omwa bihugho ebyeyihya ebihugho ebyeyihya nabyu bikabugha aki olhusungu iso ingye ngayisunza eribya inanganigha olhusungu olhwangananyiwathikya omwabyanamabugha ebyo.